أفظل إني أكون مؤلف مشهور لأنه الكتابة تعطي فرصة للتعبير عن الأفكار والمشاعر بعمق وتخلي الناس يتفاعلوا مع القصص اللي أكتبها، وأحب فكرة إن قصصي توصل تأثر بالناس بطرق مختلفة والممثل يكون له شهرة لكن الكاتب أقدر أترك أثر أكبر من خلال الكلمات اللي أكتبها.